这学堂读书时头当然有，就会学到英文还是华，华语。tapi 别样的话 um like 讲同学什么齐，齐会讲别样的话。我们就这样齐齐沟通就会学到别样的话咯。

做国家，一个国家要做每样的工业，每样的工场什么都需要，就是需要经济跟人才。有了经济一定得有人才去做，没人才去做也，也做不成功咯。

这久有电脑很方便，哒我们可以用电脑内去，去找要，要需要的知识，比如讲我们要知道讲讲 um 哪一种药吃了有什作用，有什害还是没,没，都能够拿电脑内去找出来。

咱这里嘞看见最大只的昆虫就是蝉咯，它飞飞飞，等下，哒，一声，它飞到这里，哒，一声，卡拉，卡拉，卡拉。我不怕哦，我会抓它哦。

我最常看见的植物嘞是我家的，种的番石榴树咯，水果树，um 木瓜树，每天都会看见的。

普通孩儿闲时间，没读书时间他们会搭脚车出去做运动咯，若，若是讲有时没，没落，不是啊，落雨什还是么没去搭脚车，普通自己孩儿在家就是玩耍游戏咯，还是玩耍手机咯。

我会怕那会偷听人的科技咯，你做什么它都知嘞。

um 我玩耍过扑克牌，自小嘞我们每天都玩耍扑克牌，做年就要玩耍。每个齐玩耍 apek。我们每次叫它叫 apek

你老父一辈，他们到底，较多有很呀多经验。对每样的经验，还是讲他们做错的。他们会跟年轻的人，人讲，so 年轻的人学，听他们讲，就会知晓讲什么做会好，什么不可这样做。

找律师啊，要找有经验的律师。会晓处理事情。有的律师较不晓做的，当然是不去找他咯。

咱国家嘞要投票嘞，咱得会知咱在哪里投票。好像一个学堂，你去那里你排队咯，注册咯，哒入内去投票。你有要投票的人呢，你在那里打叉一下。

这题答过了咯，你做什么再问我哦？

普通庆祝生日我们普通就是会讲说煮几碗吃，da 最要紧的我们会去买一只鸡煮鸡，鸡汤，沸寿面 da 有鸡蛋放，放里咯，做这就是做我们做庆祝做生日。因为寿面很要紧是长长吃命长长。

我有一个 um 用毛线做的花，我觉得很美,能够夹头的，红冬冬。

游泳是一个很好的运动。因为嘞你不伤到你的膝盖，你自游游游，有氧气，多好嘞。

那手机 um 不是说地方 房子屋顶收不到如说下雨更糟下雨很多地方收不到

我觉得工程师他们很厉害，会去画出来多种不一样的那个家和高高当今的高楼大夏。so 大家人得讲说看过建很的美，很厉害。

手机啊，手机每次都没够地方拍照。

<noise> 我是一，那阵时我是一个孩儿，很喜欢等我大个了我很喜欢想讲做一个有用的人，能够帮助人的，有兴趣的东西来做。[um]做帮助人，做么，做护士嘎, 做医生嘎，做lawyer最[um],做lawyer pun好能够帮助人pun。tapi不可贪心。要做有正的，不可做歪的，要做好好的，人要有直，不可走歪路。 <noise>

普通家庭内，我们多赚的，一月赚多少钱，都会想讲先收多少起来，留有需要时间，以后用。哒剩的钱拿来开销啦，每天需，买吃的东西，有需要的买，不需要的不可随便乱买买。

普通地区，医，医生那边看，找医生呐，叫医生检查一下咯，若有什问题医生就会晓配药给你吃咯。假设若有更大的问题，医生会叫去照 X 光，还是验血这啊那的去找看到底是什问题。

这久这新的高科技的东西，有真是很好，比，比如一讲讲，要去哪里不会去，用它的 google map 去找，它就会给你指示，啊怎样去，到一个 mall, 一个地方。

哒你有问题没？哒你为何一直问我一样的问题，你可以换别提题目不？

够了啦，你问这么多，我不要跟你讲话了。 <laughs>

比如一讲做一个工程，工程做一半完了，经济没什好，变到你没什钱得还，还工钱什么，还不得出，那也是很呀大。得去想办法啊怎样能够还这这些工人的工钱，没还工钱给他们是不可，因为他们人也是靠这工钱赚吃嘛。

我们这里的学校就是 um 一栋一栋的 building 咯。好像 cake 那样一片一片的。

我觉得看那跳水，很呀好看，因为你看他们跳水有真厉害，他们在天空转几转了了直直插到水，跳到水里去，连水花都没，没啥水花，有真本，厉害。

第一次扒那小小头的船啊，走了我自又不会扒船，别人扒船我又很怕讲船等被翻下，翻下了都掉江底去又不晓游泳。看很快，很烦恼。

手机嘞你要加钱，你就得用 online banking 咯，你就加钱。你要还钱，你就得按你的 password 咯。等下就过了。

在我的文化内，我喜欢用唐人药，我喜欢看唐人医，我喜欢吃唐人药，因为唐人药它很呀多，它没，不，不副作用，[um]要吃会对，这药有传统的药有，这由，由来是中国来的，因为中国最多唐人药，so我喜欢用唐人药。诶，诶，诶，诶，诶，诶，诶salah

前几年不有 covid nineteen, 变讲每个国家的经济都不好，所以哦，国家的很呀多的工场，工场得较慢做，因为没这样的经济，所，所以国家对这方面的发展是比较，较慢去。

人老了因该孩子要顾，因为现在的世界不一样。很那多孩子不要父亲母亲，给放哪？ um 老人家的啊，有的放老人家没人去看，也没不知他们死和活。因该，做孩儿的人要顾父亲母亲。因为他人有给我们教育，给我们读书。给我们长大，喂我们长大。我们喂他老。

这久不旅游东西很发达。可以用手机，用用他的那个 whatsapp 能够看到对面，对面的人，跟他齐讲话，比如你想，想你父母亲，直接能够打给老母亲对面齐讲话。

这久 um 那个啊，戏院变嘎很

最后一，一次我看见狗霾，and then 看见鱼。因为这动物很呀可爱的动物，那狗霾非常听话。你有疼它，它就会对你的[um]主人好。 <coughs> 它没疼你，你没疼它人，它人就对你不好。狗霾有狗霾的好，我非常喜欢去养狗。 <noise>

我最后能够带家，家庭的人齐齐去耶稣出世的地方去，去看一次。因为那地方是很早很早他，咱们未，啊未到那地方，最好能够到那边地方去，去看一次。

我这久就是玩耍 candy crush. 玩耍很多年了了咯。有时很容易过有时一个 game 啊很困苦过，得玩耍很多次才能够过。有时玩耍过头多次了，很厌了我就不要玩耍放那边等久久了去再玩耍一次。then 它那阵时有时就会会容易过。

我会知很呀多星星还是名，星星的名，tapi 那都是读书内用华语还是英语讲的，我们自本地的话，我不会讲它的名。

我喜欢到一个海边去旅游，去玩耍，住那海边，看水浪，也能够看见到起早日头出还是落山，日头落山。因为那这样的境界很美，我很喜欢看日头出这样慢慢慢慢出，等下日头落，哇，很快，一下就落下。

手机内能够录这个，做这个啊银行的户口，我哒很怕用了银行的户口，有时候忘记关，怕被别人给，给抄去咯，怕银行内的钱给人都偷拿去。

他对那一区应该得负责任。得，比如讲有，有人 complaint 讲那一区有什么不好啊，路灯没路灯，或是水沟塞去，他们应该得去处理咯，then 他们也得需要去想想讲啊怎样发展那个，那个他的选区。

这久的天气有改变很多啊，比如讲早早以前哦，年头较多很热，没什落雨，很少会落雨，到年尾时头，就较会落雨。tapi这久又不一样了咯。这久有时年头真是也有落雨，嘞年中譬如讲很热时间，也很会落雨。then热时头又很呀热比以前较热很呀多。

这，这久很呀多的这个 um 传统的舞蹈，比如一个马来舞咯，辣子，辣子跳，跳辣子舞咯。

我希望大家 穿得美美去,快快乐乐地唱歌跳舞，准备吃的东西，一起大家一起吃饭

我们华人有很多庆祝的日子，有端午节，中秋节，做年 no，tapi 我们较多是做年是最大啦。大家多远都赶回来做年大家集。

那若是有钱了就能够去买他想要做什生意就能够去买那东西回来卖咯。由那东西买了慢慢赚钱咯，越做越大去咯。

比如讲我们最简单的，像讲你吃了给止去胃不好 um，我们就会用盐，拿去，一点盐去试水。放一碗水了去试，试七次了水就变较少去了。哒等较慢了水较 um 温烧一下吃下。这样会对胃就会好。

我最喜欢看见天空蓝蓝的，天空蓝蓝看起来很美，也觉得讲很开心。别，甭讲像讲天气暗暗的时间，你觉得讲很呀不爽，很不开心。

这久科技啊，电话每个怕讲电话内若什么若用不好势被别人都偷抄去了，咱们有的资料被人偷抄去了，怕他用咱们的资料去做很呀多不合法，不，不合法的事情有没，这样我们会，会心里有，会怕嘛。

我 [suka] 轻松的音乐听到心情很开心很分散去了什么东西听音乐听了你会心情心情会很好起来开心起来

我很喜欢听早起头早早他们六七点的节目，他们报告很呐多，很呐轻松的东西，也会放有的音乐出，你听了放松神，放松自己过，过一天快乐的日子。

用手机这久普通每天都有用手机啊，有闲了就手机拿去看，其实手机内很呀多东西能够看，你若真真要看那看整个天下。tapi 有时有因为有事情不能这样看，看你需要看的看，不需要看的就别看咯。

普通的 saloon car 那能够呐，能够驾。你若讲叫大型的，譬如讲罗厘咯，那，那是不晓驾，哒 motorcycle 我有不晓驾。驾，这久不也用那个自动的，自动的车有哦？啊，驾自动的车很容易。我很喜欢用，自，自动的车。

我希望大家人身体健健康康，过一个快乐的日子。别为了，为了有什事情变做每天都苦头忧脸的这样生活过了不好过。

觉得这久这样很方便，你能够开，开一下看内，你，你内还有多少钱在银行内，也能够用那寄钱给别，别人。甭去银行，特特地跑去银行去等，完时间。

一次要开始工程啊，定得得它得有路，得有路里内，哒做路旁边还得做水沟，没水沟你的路变到有水，哒很积水，路变到很容易坏去啊，很困苦，会困苦开始你的工，工程。

这久银行就叫你输入，你的 username 跟密码，then 你你若要讲要寄钱还是什么，钱寄过完了，你还得，你得有一个密码，它才能够寄你的钱，then 还要叫你 approve, 没 approve 钱也不得过。

比如，咱们比如讲要吃健康的菜，还是健康的果子，最好是讲讲自自种没喷药的。这样的果子吃了就较健康咯。吃果子跟吃菜什么也增加咱们的维他命，对咱们身体的抵抗力会增加。

这久，比，比如讲我们有车，我们要去哪里都会容易，我们驾去，驾去那边，驾几下就到那边了。像以前早早，没车，得啊走路，走很久时间，花很多时间在那走路。

普通我们这啊那的 um 比如讲老人病了会厉害，普通都是自己的儿子照顾。除非是讲儿子做工实在没空 um 就会请一个人来可靠的人来照顾老人。自己得晚头里回来放工时头自己儿子照顾咯。

我们得常常洗手，因为我们手 um 出了会摸很呀多东西，then 有很呀多的微生菌被摸到在你手的，so 你得常常洗，洗手，没我们等下拿东西吃，把微生菌都吃下，我们会，会 um 使，使我们等下子吃到不好的微生菌就会病。

这久学校 um 有小学，有中学，then 有大学，是，较多学校这久，有的学校是马来文的学校，也有 <noise> 华文的学校，tapi 去大学的时候啊也是有英文。

现在发明很哪多机器。都甭用人去。只用机器机器都可以帮你做工。比比如讲 robot ah 现在很哪多那个餐厅啊，他们用 robot 你要 order 什么，robot 等下会捧到你的位，你自己等下拿走。

有的人搬走因为他觉得讲他住的家可能较小间。他得换，换大，较大间一点住咯，哒有的也是因为，因为要搬去父母亲住较近的地方，他可以照顾父母亲较容易。甭驾车驾远远去。因为赛车会厉害。花时间在路的。

我最喜欢做一个先，老，老师，先生。因为做先生能够教孩儿识字，写字，and then 给他们做一个好好的人。后次出来对社会有很大的利益。

呃，孩儿会玩耍啊森咯，跳飞船格咯，也会玩耍那个 guli，早早，早早的孩儿玩耍这样的，这久孩儿也都没玩耍了咯。较多就是玩耍手机，玩耍游戏，没就是看电视。

游泳是一个很好的运动。你每天游泳会 um 对发，发育，孩儿也是发育也较好 then 如果说有遇到什什游泳 <noise>

有一次我阿妈做八十岁庆祝八十岁的时间，请很呀多亲戚朋友来，每个久久没见面，齐见面了也很呀欢喜，齐讲，讲起自每个自的生活。每个互，互相了解，每个有讲有笑，很，很欢喜。

普通我都会，我只会看新闻尔。能够看，看咱自国家内发生的各样事情，哒有时会去看外国的新闻。so that 会了解外国什事情发生咯。有时也会去看打球，像踢足球什么。

我们这边啊走出较多就是树跟草，有的，有的草，树，很呀绿很美的，哒花这，这我还没什看见花这几天。因为有半时没驾过有种花的地方，因此没看见到花。

手机每月我没，没特特地的去它的 office 去还钱，我普通就是经过啊，跟信用卡，credit card 去还咯，叫它自自动扣。甭特特地去，去还。很浪费时间。

我们国家没讲有四季啊，就是热天跟冷啊，落雨天咯，较多时，时间，热,热天时候就是有太阳，一整天有太阳光，热热，蛮热啦。哒，若讲落雨时间，有时落雨会落一整天。

我前几年我有种，种，种一点菜 um。种了紫菜，哇，紫菜很美，生很多，我很，看了很呀欢喜。紫菜生很多吃也不完，有时我得採了去送给朋友吃。um

比如手机讲呐，年轻儿他们会晓用手机，手机内的 function 很呀多他们都会晓用。较老的一辈他就没什会晓用这,那个手机咯，他最多他都会晓打，打电话给人。跟收电话咯，还是讲会，啊，晓影照片咯什么这样 nia

这久年轻的人很喜欢吃炸的东西。其实炸的东西，um 较不好。因为吃了较不健康。尤其肉什么这样炸了，其实不健康呐。最好是吃拿来，拿来蒸还是煮汤什么这样的较健康。

其实我喜,我喜欢白的色，白的色很容易配衣。也很容易 <laughs>

其实我没什会晓啦，早早我有学一点学弹琴，tapi 弹一阵了也没时间去弹，到尾尾也没弹，到这久这么久了也不记去，有时要打算去弹，弹，弹不好了了。

其实很好，政府比如讲去，去乡村起学堂给孩儿读书，那孩儿都甭跑远远去读书。自近近就能够去读书。若讲过头远，有的孩儿都没去读书，变嘎那个地方的孩儿都没受教育。这样没受教育变讲我那个乡村也不，不讲发展到啊怎样。

普通我就，听听歌咯，then 听哪一首喜欢的歌我就去学唱咯。then 学唱了会晓唱了就觉得很欢喜咯。有时也去玩耍手机 like 玩耍 wesing 啊,内去唱一下了，发出给每个齐听，觉得讲每个听了，给你 comment 也很欢喜。

会啊，爸爸每次会讲他中国来的故事。中国那家还有谁人，他的父亲咯他的母亲咯还有那亲戚在中国。就是希望讲我们 pun 会去中国，去看他的亲戚。跟他们有沟通，有来往。

有时就喜欢在家嘛，休息一下咯。不出 and then 太阳过头大也不想出去嗮太阳。在外里啊，你要出去运动什么一定要出去运动，比，比如讲起，去走咯还是去，去走咯还是去，去游泳什么的一点得出哦。

我最喜欢穿自，会合自的衣，and then 得会好穿，我不喜欢紧紧的衣，紧紧的衣穿了，好像很不，不开心这样。不爽这样咯，比如讲普通我就会想穿裤，长裤咯，像讲每个人讲这久讲穿 jeans 咯陪一件 t-shirt 啦，这样很呐容易穿。

学校跟教，家长应该得沟通。因为有半时孩儿在学堂有啥问题，学学堂老师什么较困苦解决的得问孩儿的家长，叫孩儿的家长来齐商量一下看啊怎么帮助这个孩儿，使，使他会呃听嘴，在学堂会努力读书。

我看见到，看一只狗，我要出时头它就跟我跑我篱笆内去。哒我又得下车下去狗赶给出一下咯我才能够走，我不能把它给关内，关内等下它不能出，它内等下会吠很大声，吵耳朵隔壁家的人。

经济方面当然有想好的计划，不能随花花,随花花钱都花去，以后有真的有需要钱多时候没钱很困苦喔。全部现在都要有钱。

若讲有一群的人齐运动，每个运动较有兴趣，会做较久。比如讲讲自一个人运动有时还没运动几下，你就觉得没兴趣了，不要做了还是讲辛苦了不要做。若一对齐做运动，辛苦你也会跟齐齐做到完过。

我一路出看见的草差不多都是要一样的那种的还蛮美，哒树什么，有的会较高啦，tapi 若高时头哦，这个政府会派人去砍下啊，不可过头高，过头高有时风了不刚好倒下了，在路中，会，会害到交通不能过。